<hesitation> aazine zohom nafurforen koolo. Karin masarif utu farin ris kutu farin inoo en tuulu. Tulu caŋgala tuɲ ɟgarii ɓariɲ naa in tur saara nab ɟo kuulu. Farin en naa in tur sar nana tarən gagar ge tə neelem mbuumuu. Woo tarum mberee neen tuɲ. Farin masari kaw. Yaako el ben. Tə tariɲ nee dan ŋguumu. Woo farin ris ne. Katorda ɲa mapa, tordeɲa na khubza, tordeɲa faŋgasuu, aaa nab gen kaamal. Lakin farin ɗee ge ma yal farin tulẽnde torde ɲen Kisar, kisar ko. Wando ge tabuno torine kisar daarige nõ. Dara zan tum saardə to tooleɲa ki sard tarɟi. Lakin ŋgal mudun dolda. Farin yen masari ye in duz gene nde yaagə tordo ne kə saada. ɟaw fari gen daar da tor ferin torka saadiɲ ɲita. Too turus tu canaga, rustun sar. Nɟemaa mudun naga. Dəga tar fariɲa taa tafariɲ ris ge, farin masar. <hesitation> mab ɟel kama. Lakin fari ndeegama. El farin tulendo toroɲe. Kisar, kisar ko. Maambəro detabo. Toriɲa ki saad daarigeen. Darazan tu sardo togoɲ ki sar tarɟi. Lakin, ngal muudu ndaŋga. Farin en masar ge in ruz genan ndə yaagə torine kə sar. Ʃafarigin daar da tarfarin. Tar ko sar ɲita təə tərustum caŋgala, gustum sar. Nɟemaa mudun naga, deb ga tar foriɲa. Təə tə foriɲ nduz be farin masar.